ما أعتقد أنه السؤال صحيح انه القدرة على التحكم فى الطقس، أعتقد إنها يعنى من قدرة الله عز وجل وما فينا ان أحنا نتناقش فى هاى القصص، فا <hesitation> وأنا مأبى قوة بدنية خارقة، اش يعنى اش راح سوى فيها، ما بعرف لاهادى ولا هادى طبعا، لأ ما بختار أى شى.